இயக்க விரக்தியில் அதிகப்படியான சோகம், எரிச்சல், விரோதம், தனிமை, அன்ஹெடோனியா மற்றும் அக்கறையின்மை போன்ற உணர்வுகள் அடங்கும். கடைசி இரண்டு குணங்கள் இன்பம் மற்றும் வெகுமதியை அனுபவிக்க இயலாமை மற்றும் அதன் விளைவாக உந்துதல் மற்றும் செயல் இல்லாமை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. விரக்தியானது விரும்பத்தகாத எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் வரம்புடன் வரலாம். நாம் பயம், மறுப்பு மற்றும் திகைப்பை அனுபவிக்கலாம். எதிர்காலத்தைப் பற்றி நாம் சோர்வடையலாம் அல்லது கடந்த கால தவறுகளைப் பற்றி வேதனைப்படலாம். நாம் உள் கொந்தளிப்பு அல்லது வெறுமையை கூட உணரலாம்.